Kalo masalah piso cukur sih ame yang pertama <hesitation> cukur kepala rambut tuh cukur, bersihin ampe botak tuh <hesitation> kalo anak laki kumis dicukurnye tuh, kumis jenggot tuh dicukur rapi banget kalo anak laki tuh, nah tuh <hesitation> ketek deh tuh yang bau tuh, nah kalo kite waktu lebaran haji emang sering minta kepala kambing tuh, kepala kambing dikasih tuh dua biji dari masjid tuh, nah kite ini kepala kambing kite cukur deh tuh sebelumnye kepala kambing direbus dulu deh tu keje ini, trus kite cukur pelan pelan pelan pelan nah kalo ini kite rebus lagi celep kepala kambing kite cukur lagi <hesitation> kepala kambing engga langsung, kepala kambing engga langsung botak kagak dikit dikit kite rendem aer panas, cukur lagi angkat cukur lagi ntar cukur lagi udah gitu kalo kepala kambing udah enak kakinye deh tuh, kaki kambing kan enak banget di sop tuh. nah kite rebus lagi kepala kaki kambing kite kerik, kite cukur deh tuh, nah kalo udah rapi kepala kambing ame nih <hesitation> kite cincang deh tuh kepala kambing kite cincang kakinye kite potong potong deh tuh nah kite masak sayur sop deh nikmat banget rasanye.